Miin kam ndikka mi laaña njamndi hoore am, ngam e njamndi hoore am mi yahay pat to mi yiɗi, mi nastaay fuu to mi nastata, to mi yiɗi mi yaawa, to mi yidi mi yahira seese-seese, ammaa to mi naftira public transport kam, a fotaayi njaawaa nga yahay e nga jippina himɓeeji, fotii a yettolowtaako to njahataa